هو ماكو شي ندرسه ما اله فايدة والرياضيات طبعا مهم واحد يدرسها ولو هسه حاليا يعني حتى الصغار يكولون ليش ندرسها مادام اكو حاسبات واكو هاي بس لا الرياضيات مهمة بالحسابات واحد على كبر يصير محاسب من يروح يشتري كلها كلها تفيد الرياضيات